Digey adio, odiedimi rakaaph idi ni ka maaghi ihe adigey adio. A digey a dopho po adio di na a suuma, nabetenubo pah eminapho, na aḇeereghi, na atu ola onuana, na a miete erugh eeni na amiteen bo di na o miin oye, eemi obeeloye pho na amiin bo omaagh pho po eeni oye di ratu ongo ana egeg eeyaar. Iduon na mugh bo mo me baal ooh bin mo ee̱ghee miutuan iina kumi ratuḇo ephen phoo. Medikah bin nyna emiigh bo oghaaph pho mo̱ esighe ni mee̱m mi nyina umiin-ooh. Miuru duleh pho, kumi rawaghan yina. Na ra manage a̱ ni̱ ghan icah? Eeni bin na mabeem mo taah emooghn, idi araaraar edighioo ekpaar bo iduoopho eeni na raloghoma loo̱r masighe ikpok moogh mo <hesitation> adiop di ridiop akpuru a nara bin ango inṉa mo tieen koomaani iyaar a leeh. O̱bo̱ diop dire diop a thousan nara bin ango nyina mo tii̱n koom ma ni iyaar bin aleh. Odoghi a na abaal mo adio pho adiphe edighi diigey adio eeni na odini siphe pho na koodua, onoo̱n oye mabile a tu mo moopho me dikah now? Na menighe ni, nyina ekaaph ni rekih mooh tua riin na mi iyaar mabele asighe ikpoki ango nyina iduopho na kah mieeni mo adio pho adiphe pho ma digey a dio kututu eteeyn nuugh na akaar r' amiteeh erugh na a teehe namiteeh eruugh na maamiin oye di toah siala or ruwagyuu na koomiin eeẖ maamagh lina godpower obobo keuphee edikah? Kooch na ra teleghan ikah? Mirawah ghan esidi mi ka koo iyaar aleehoo. O̱o̱ho̱ po beni ongo nye na edien pho, nar awa ooleh elohika? na a minni, mirawa ooleh eloh a two thousand ooh- tuaarriin ten thousand phi pho a leh ḏiroor, aleh ootaany a liom duleeh. Dio pho adiphe pho na ka kaar amiin mo a ḏio pho aḏiphe pho adigey a dio idiedighi bo edighi ḏio a diseph, ḏio di omoogh weh pho maeghughu roon neteen a na, eeni na odighi pa ro ki oye maaru mo moor ungo account number ana mo mikakpe ikpoki aloogh. Na a sighe account number na ango bin odi akpe ikpoki bin aloo̱gh pa eyaar ikpoki pho a na bin na akni a withdraw eeni na ra loogho ma loor asi hun choph a̱ thousans anaira ianidi okpe bo ooloogh siphe liyaar ikpoki pho ana oologhiana abaal seon oh miu seere oologhi adio pho adiphe pho edighi digey a dio, eeni na r̍ r̀ aamite bin oye ma saaih edien ra tu onga ana opeer oge abem mo miuungo nyina <hesitation> oniin akpurupho phon phoooh kueen kpuru pho pho phon pho r' eghe le eraghada, eraghada phi phon pho oologhi ana ka baal igey. Na kabom ghan mo a rodon pho adigey a cho, pee ghe adigey adw di mia mii̱te kuke̱ ḇoo̱n adiroogh pho miea metch bo kuima ima, igay, disoph kue di mi raazuanaan ghan. A di̱o pho adiphe pho ekaar adigh digey a dio na ka gbaainm idieḏighibo na amiin ni mo adigey adio oye olo eetea̱n a̱na di edighe o iibaghaami naina oruoo̱mi. A ḏi gey adio pho na ku kaaph ni, akaari akaaph siey, arodo̱n pho adigey adio osiami phee̱ghe adiseph dimiraamoogh, peeghie idi enaan pho riseph imi. Adigey a dio. Idi edighi bo, edighi digeey adio chiey aroodon pho adigey adio na kabeem ghaani pa ekpom mana mo oom o adio kuerool ghan iduun pho idi edighi bo adio pho adiphe pho edighi dio di adiseph pho epughen tu tro tro bo a dio kue roo̱l ghan iduopho na kabeem ghan mo tutu a uwaa nyu pho kura muneen, na ka di ghi ni egey iyaar i diodighi bo inmo di na amoogh dio pho adiphe pho epughaan adigey a diopho po a dio ophala baal ologhi. Adio di, a diseph di na moogh epughan, na amoogh iboh, na a moogh ophalabaal olooghi, na awe̱ ku roghooghia ni yoogh ina raar, toro ekpisi na ghi ikpoki riidien rusuuma, rukuuru, iduon kuidi awe rongoaani yoogh ina, buo onghaa osighe ikpoki oloogh epeh otu a roogho ikpoki pho ana ro dighi yoogh dio pho a diphe pho na kebeem ni mo arodon pho okaraghi adio ami adio a diseph ami, adio di enaan pho itughian imi, adio ophalabaal ologhi ami adio inmo a mi adio di mi katue a bula. I peeh kidi na kama digey adio pho, adi pho adiphe pho adio di na katue abula pa adool aghuduum mo a na memdi na amii n omoophi phen pho na ka beem ni ma rodon pho okara ghi adigey adio ami. ku mem lo na mem epho, na ka buula adio pho adiphe pho odighi digey adio anu ana siphe adoo̱l a ghuduum mo ana loo̱r esi aruphoua pho.